﻿Mun ɗi Lthahyiyani khin gulhubani, ɗin gha yani bu ndaka u'mau, ƙulina bughi tsigayou khin cani, <noise> har muma cin babunan a fakhi-aa-hyi Shimun, muna-muna-muna naka ɗi makaranai, munu piyau, babunan khin kulini ba ghi tsigayon a Lthita ma Umma pawai, ci ca pawi gma, yu ɗawu va to maza ɗu ɗani waɗi khiya ta ɗu ɗani waɗa khiya ta, waɗa njuna tsuwara wa ba taa tani, ma wa c’u cii yaba din t’u si kadangai waɗa kina karagona cittai, wu faka khin cici, yaba Umma gma tsirena muba ɗama gma to kawai, Lthawi waba ƙinu tsireni waɗa-waɗa-waɗa-waɗa yaw waɗa ʒaga khin ƙwi Subuna wa ndaka waɗa muc’au, to ghani ga ba ƙulina ɗi tsagyi tighi ti kayana, Wundaka tsiga ko khin kowayu, amma ghani wa ɗiva wu tsughyu khin ƙulina to caba wu ndaka kuʒa ɗin tsagyi tawi wu ndaka tsiga Lathi, Idin Subana amma ya luɗava babu ƙulini ɗi C’aC’awi to wu guubu tu khin cana, cabu ʒha mana. ﻿Har kayana'a <noise> ƙulni taɓa ghinhyina, ghani babu ƙulina babu ghinhyina, ba kwa kulini ga ap’a ta khin jaanu, ɗin bu p’a kulina, taba bu p’a jaana ghani wa khin kulina, to wu ndaka tsiga khin Suban ko ƙwu ghi wi biwi, ko hyi ƙuwa wi muʒi cina wu ndakhi <noise> ɗafuwa, wa tsigu khin ƙulina, to wu ndaka tsiga khin kowaga <noise> ghani kwa we, ba ƙulina ba tsagyi wi p’iyatina ghani ba ƙulina ba tsagyi wi wundaka kuʒa piyatin <hesitation> ɗi duniyai, wa tsigu khin kulina to caba wuni kakun kowaya kodama wi ɗaba a'a hyi ba wayu, wi a ndaka ɗuba kai injikhi u’n ƙulina, to caba tsagyi taghin ti kayana Sai Sinni ta kuʒa p’iyati tsagyi khin Subana. <noise>